Yes because our parents can always like talk about their days and they say la day was like easy sweet people can use like <hesitation> we have like one dollar you will use it for whole week you ley child but for now one dollar almost looking like hundred dollar my one can sit down and eat more than five hudred dollarssola day ley can always say la day was happier than our time because at la time ley find thing cheap ley when you have small money is like you have more money but for us na you gatto get more money before you can enjoy what we are enjoying so la time was la time I can say la time was really happy so fifty years ago ley children at that time was happy than now.